Ɗii daabaaji kaa a yi'ii hono no nagge hawirta nii. Ŋun turnan hoore muuɗun e leydi tan. Noon ee riinocodor haɓortoo. <hesitation> Kulle ɗee… Aɗe anndi huunde fuu ana jogii no jeertortoo.